أنا في رأيي حل مشكلات كوكبنا كوكب الارض اهم من اكتشاف الفضاء، ف إنت حل الأول مشكلاتك وبعدين روح شوف مشكلات غيرك ، ف نحنا عندنا مشكلات وايد صعبة زي الاحتباس الحراري ومشكلات البيئة ومشكلات الحروب ، ف نخلص الأول هذي المشكلات وبعدين نكتشف الفضاء و نصرف و نوزع فلوس على الفضاء.